Ny fomba mahomby indrindra mba hampihegnana sakafo ariariagna foagna rehefa sy lany an-dakozia an de ôhatra hoe mandeha magnandro vary igny de ôhatra hoe efatra kapôka vary fataokonao nefa igny misy ambiny foagna de mba atao telo kapoaka ôhatra, ohatra zao hoe magnandro ro ohatra raha valera na vingt cinq mille igny a de fantanao igny fa misy sy lagny foagna igny nefa efa hohaninao atoandro sy ariva de <hesitation> ahegnanao quinze mille de mba tonga de lagny de sisy ariagna kô zay fa tonga de lany jiaby.